kenn meh Krieg

esch versteh nìt àlles

àchso àss euh zu viele pflanze euhm blume euh gemüse ùnd euh ùnd aw euh bäume

des ist des esch àw zu schwer isch kann isch kànn nìt euh so làng rede

des esch aw zu làng für für à àntwòrt

diese frage sind für lit die sehr gut euh elsassich rede kenne

Es schnèit

spàziere

Dìs interssiert mich... mìr nìt.

Lùmpe àlt Isse Schokolàpàpiere

s'esch zu schwer für mich esch kànn nìch àlles verstehe

des wärs ìm ìn der euh saint guillaume kìrsche ùnd euh das euh

minsterkaes

isch versteh nìt

des esch aw zu schwer

Esch hàb allí Winàchtsbredele gern

des wert zu làng g'sìn

spraeche englisch euh auch euh euh warum euh um zu um zum um zem euh spraere spraech ùm zu rede mìt andere Lìt ìm Welt

Ìch weis, wàs ìch NÌT wìlle wère, euh... ìch wìlle, ìch... ìch... euh... ìch...ìch w...wìlle NÌT ein...eine Schülerin wère !

isch weiss nìt

Ìch hää d'Schu... euh... Schül sehr gern.

Sch... euh... spazieren im...im Berg.

Ich koch nitt, meiner Mann kocht

Sìtze

hilfe die nìt wie die nìt die euh drauss euh sìnd in der Kalt

Bretzel ùn Win.

Olala dìs ìsch zù...d... dìs ìsch zù làng.

Ìch versteh nìt.

Sie hàt ìm Wàld gsehn.

Rien d'audible

Englisch und Deutsch und Spanish und Portugiis

ich kànn diss nitt in Elsässisch euh sààwe euh fff

Ìch versteh nìt

es wìrst ein théatre sticke Camus Casarès übe Dinibe euh euh ùff'm din Dinibe euh de Casarès Maria Casarès ùn Albert Camus

nìx isch bäche nìx mein mann bächt bàcht

Mìt e Schmùtz

Sonnig

ke Pflànze

esch versteh nìt àlles

Wàs ìsch dìs ?

ein Photo üsstellen ìn stras ìn Stràsbùri

nix schpeziàl

ìsch kànn nì nìt euh s ìsch kànn nìx à ne euh nìx sehn sahn sehn euh es ist es ist nocht

ìn franzosisch Marguerite Duras euh bü bür bur büch büch

mein Téléphone

Ìch versteh d...d...d... di Fra... die Frage nìt.

ìsch versteh nìt